أنا أحب خبز الرقائق مع العسل وبيض مسلوق مع شوية ملح وفلفل، بعد ما أقدر أقاوم الشاي مع التمر بسيط لكنه لذيذ، ومع خبز الرقائق مع العسل لذيذ جداً، ما أقاوم هذه الوصفة أبد.